﻿Kare nyowe munywaani wange obu nkurola nindola natiina kugenda mumotoka, kugenda munyonyi, ninsobola kumugamba nasobola kukozesa emotoka, oba nasobola kugenda mu bus, oba nasobola kugenda mu zinu egaari z'omwiika, hari ebi ebinkuba mugambiire nasobola kurondaho ekintu kimu eki asobola kukozesa obu akuba natiina kugendera munyonyi